افضل وظيفة اني متأكدة انو راح اكون كلش زينة بيها بلا شك هي انو اني اكون متدربة لأن اشوف نفسي انو اني عندي القدرة على الكلام عندي القدرة على الفاة انتباه المشاركين و على خلق بيئة ايي حلوة و لطيفة و الأجواء تخبل اي- داخل التدريب للمشاركين.